ס'דא א סורפרייז קוקוי, סורפרייז קיכן, וואס אינסייד ליגט למשל א מארשמעלאו, מ'בייסט אריין און ס'דא א מארשמעלאו. נאך דעם איז דא <hesitation> קרעקל קוקיס, נאך דעם איז דא לעמען קוקיס, ס'איז דא בראוני בארס, ס'דא סוגער קוקיס. <hesitation> אלע מינע גוטע קוקיס.